Gne freinne bisikileta igny monko igny monko sy ame guidon ame tazomigny aloha ety igny, lefa misy olo igny hitanao mandalo tampoky na tokony izanogny tampoky anao da igny avao e pisainao elaela da mizanogny tampoky e pneu anao.